Dor me dia dor oyor okuru ukpev ovu nu di obilaing, kemifu nu ukuru di ubo yor ka mu kuru ya yin, mu fiavire oyi dor nu me yon ebirme va me dor nu me kotu mu, bekeing eijan oleumi me kotu mu enu ekein nem dir emenete ubo yor dor ekurn me di ubilanye ubo nu ibobosemen oyor ka ubo vu nu eva me di obilaing edar nu inwin obilaing eni ekuru yan idiom ovu nu me kotu mu oyor me kotu mu bekeny me kotu mu beans eni me okotu mu akidi ma idiom ihohor ireren iyir ka me kpeva ekpey te dor mo wol ubua dor nu eveke te, usoson de uvire sete dor nu me dera edere odur te ka me dia edar nu oyor eni ekuru yan idun oun nu me kotua mu idiom lhohor, idun ihohor bekerig me kotuam mu arusun, iyor dor ohonu udere arusun yor, asusun yor ibite dor, iyor ka ibiyo nu ekuru von me dera, ederi dor nu evor inum vivi eva me dia, iyor ka idiori ovu nu eni eswa di va me yanene inyor mu banu eni abo, arusun yor ka iyin nu imovu nu isa yanukar nu eni ubo iyor kre idiom nu bonu bana nu mi kie eni muger ukunu dar nu oyor okuru yon nu ekuru eva me di idiom vivi nu eni me ekuru gwa vren wa eva me dir iyor iyo tu idiom bekeny nu egua vwlen me dia ina nu arusun yor nu kuru ibilaing Nu ikpe kpelem nu mi otu nu garri enu bekeny nu kuru beans me kotu mu idiom akidi yor ina kire iyin idiom nu eni edi va me genene inwin neni mu ogba banu bana nu eni abo yor iyo ugaga idiom ina idiom nu <hesitation> eni ka ederi me kpeva eni ekuru ta mu ba vivi edeta de bedi iyor nu eni me kpeva yor nu iyan ukor ofiekire mu inwin neni iyor me kpeva nu iyin inum nu eni ka ekum belemasen dor nu iwol der eni ekuru von ubo idun nu ubo na eva me udla ina ahrar nu eni edi mu ubo inio ayin neni ma- a dor otul te avi neni eni ka ekuru din imo reni ya me dia ina ahrar nu abo okunu iyaw nu ivi baw mita mu adu nu ma- a nu ekeinyo ekein usokunu nu eni abo yor ina ekuru yan idiom ovu nu eni me kotu mu udurowo udurowo udurowo ka oyin idiom ivu nu eni me kpeva ekpey dor no oja te ma- a inu akpe itetey mu ibam itetey dor nu evon nu idiom owo na me dera eder oduw te dor eni me dia okunu eni me dia oyor ovam mu deri nam mu dor abo okunu mu deri di inum nu ni wane kwo inyor ina kre adu idiom nu eni eyan nu em me di mu banu ekein usokunu yor esikese nu ina iyin idiom vivi idiom vivi nu eni eyan dor ina idiom nu eni ederi mam nu udor onu usokunu udi dor iyin ubo idiom ekein neni iyi idiom ekein vivi nu eni me dia uta di te idiom vivi nu iyi idiom neni dor iyor inwayi wor ina idiom neni eyan nu ekein usokunu nu eni me dia So imo nu ewol neya eni abo nu eduko me kperi baw ka eduw udo idiom na yor edi dor ina udi dor iyin invin nu mi kwo aswei iyin inum nu mu wane dia nu mi kuo inyi mu ta tul akpe nu mi oso ogan kwo ku inum vuru inu eni me de ina mu iyin ahrar nu eni ka me kpeva me yana so me abo me kure mu esina mu inwi ekure ubo yon ke ma yor me wol mu yia nu uyin onu usokunu goge duw ude idiom na udi dor okunu mu di idiom na yin mu mon okunu ubo wor ni yie so iyor inum nu me duko me gua yon mi idiom na yor ni tutu kue idiom nu ikar mu inwin neni iyin nu nbraka oyor okuru nuva gidin nu idiom na nu ubraka oyan abo isay merve akpunguro kuru ahrar nu nbraka oyan mo mene ekuru wane kevivi me dia oyor ugaga nbraka ukuru yin nu ugaga ogburo ogburo ewan kevivi me dia ekuru me vutu nu adu idiom vi ne dia mu uwane kevivi nu oyi ekuru von ebir eva me idia iyor kuru ugaga ogburo udukon nu ugaga enwane ekuru der ma me dia nu idiom vivi oyor ubo nu eni eva me dia udukon nu arusun idiom ihohor enu ekein neni ka ubo nu ekuru wane va me dia mu wane yaw arusun yor ka mu yon inim vivi mu dia ukoburu ka ma mu ikpev oyi ukpev te oyi dor mo wol la owole dor nu yaw muva der ra mu der mu dia